Oyi ma an wa mi mu o se abe mu beso besin na a mu yan mana nu wo se yi bɛ'a uwe se don ho muna in in wa insiste tumabɛ an ani ma mu besosi abe un yi lo he un mi jimu nu wo se a uwe ta yan se pomu bie mi uwe se mu se po biɛ'a wure